Ñaaminda koyɗum kam ɗum saɗa ñaameego koo yareego arande kañjun woni kosam e sobbal, ɗiɗaɓum kañjun woni mboyri, tataɓum kañju woni ñiiri e liyo, nayaɓum kañjun woni bete maaroori, jowaɓum kañjun woni bete dooyaaje, bete daŋkali.